Áig láh ná loig nah láh noh báh áh aih láh tóh ni cuo ni buo la noh áh góh puo ñih áh níh laig noh nih laig lai, lai no ni-ni oig tzá já láh jo náh loi náh jáh láh báh áh-áh, cuo-cuo noh laig la báh kóh puo ñin la áh puo li fa tzá la áh ni táh tá loh tzá jón nee muho já láh áh éh-éh laig fu cuaig éh laig la báh fuu, fuu shia aúh la bá noo fu kóh náa la caig, la caig cuoh níh buoh láh la toig fu cuaig áh chiim muoh náh la ñiiñ muo tzai tzáh có joh. Co li jéh tzáh áh puo ñih kóh tóh tzáh óhh cha tzáh <noise> áh joh chiim muoh laig noh nah jé tzáh éh-éh fu aig laig tza li jéh bouh tzá li ainh kóh müh jóh náh chiim mouh síh la go oh kóh áh puo ñii fá tzá feih tzáh roig tzá, áah tzáh ain asi taing li bain chá tzájóh úh gi tzá ti chau muoh la ñin chaig tzáh éh sein éh áh jo chim muo lá. Lá ja láh a puo ñi la jóh puoh ñii la jóh tzí noh náh la ñim moh tzai tsáh la có- la có éh laig éh fu aig tzáh éh jo íh ñimm muoh tzai tzá la aing la aing.